קתסול ראסכ واش אלהסאס בדפא אלריחה אדח'כ אלכופ אידראק דיאל הזמן, אלא קנת ענדכ אלמשאעיר ואלתפעל מע אלנאס כיף כיף פאלאכיד הוא ח'קיקי אלמחאקה מומכנ ללכטר ולקין אלעקל ואללבב קיקבדו על אלח'קיקה בלא מא יסדקוו אלוואהם בסהולה.